Eeh! kipindi chamiaka kumi ethao natarajia labda nii nishetu mwenzangu kwa bidii daya kufanikiwa. Lakinii <hesitation> sitarajie maana sasa watu wafwa mapema baada ya kufa kaya michepuke nikithake lukenyi.